أكتر شهر أما أحبه طول السنة هو شهر رمضان. عشان هو شهر مليان عبادات وطقوس حلوة والناس نفسيتها أما تبقا مرتاحة وحلوة وحابة بعضيها وكمان أما يبقا مليان صلاة وعبادة وصيام حتى نوع الأكلات والتجمعات بتاعته مع العيلة سواء العيلة ولا الصحاب أما تبقا حلوة وجميلة يعني.